أعتجد لو كان بإمكانى العودة بالزمن إلى أى وجت في التاريخ كنت بختار العودة إلى العصر الذهبي الإسلامي بالتحديد في الجرن التاسع الميلادى، هذا العصر كان مليان بالإبتكارات في مجالات العلوم والفنون والأدب، وكان فيه الكثييير من العلماء والمفكرين مثل إبن سينا وإبن-وإبن رشد والخوارزومى، أحب أكون جزء من ذلك الوجت، لا تعلم عن كيفية تطور المعرفة وكيف أثروا عالعالم.